Tomélã gbãtɔa yé nyi adowèvi, akpavi, éƒã, soklui, <hesitation> blolo, akpala, kpoku, élãwoo éfã, dzaɖu, soklui, aki, gogbui. Elãwo li gbogboéɖan.